پنسل د ګرافیت څخه جوړ سوی چه کوم څې د کاربن بڼه ده، <hesitation> کله چه تاسې لیکئ د پنسل په پای کې فشار ددې چه د ګرافیت کوچیني ذرات د کاغذ پرمخ پاتې سي او یو نښه رامنځته کړي، د لرګي بهرنی برخه د ګرافیتو ساتنه کوي او په اسانه اداره کولو اجازه ورکیي.